Sei re neiro yeye se re sepia guie a ko miramii peguaño eh jaeramoetei reikua seakañi etei ko kua ara yepe ndeara rei re, erei tumpa jekuaeño tomae ndere re sei jekuaeño toyangareko jae ndere, neiro yeye se mbaeti aja jare roenii jae ame nde apo eh yerovia va jekopegua